Penakel nakel ya eke do dan taroomai endon ta sesapu dede tu toro elepenta tu toro nakel ya'i toro mondo laical lepen satu winei welou mamoale lepen naken ya'i paling patu du du lakone atu sio rumai kedo data sio tasesapu udang siwon tesesapu dede mono laile pentu dutuun momuali seledo layem mawitu ma an umbua nanitu satui pepe wu u'ta mamolaetu pasi onta kola pasi wonta kolatu dutu tatumakele owas nakelia ai nia musti pa tanem-tanem tamaiya deri niamoyampo mencaritu apu na dumutu seledo sumi wolopen sumiwon sesapu maya mawitu nesamampohong ya ai ta lima dimang kedo tawitu mamoali lepen momoali gula baru dutu tu momuali gula batu dutuntu momuali saledo jadi tu ni tu nei teda ulakone tu awian kita nitu pembencariane tou puna wian kita sering te tani mais sekolah na pencadi witu mina seledo mina wangke lepen Niman pas sekola serin te tayai minem mole mu serjana minae nomang witu nake te'i teta en tayu tetaen kayu kelumpang kayu kelumpang kayu woworan patek-tek san <hesitation> batas-batas, batas-batas kemong wean umah- umah-umah batas-batas umah tek-tekan tatum kelumpang tek-tekan tatum maworang ni tu wo-wong witu kayu ti'i kayu tetaen toromantu momuali siwon ta papang tu wiwon ta balak tu memuale-walei kayu ya'i kayu kelumpang kayu woworan kayu tetaen kayu-kayu penara kayu nara yai ni tu paling kayu kete gaga rumai kayu ya ae ni tu seto mepepe ngelek kayuni tu dari tu kakedo danta siwoang tatu siwontawale siwonta dedutuan siwoan ta bangputu siwon ta meja mantu esa manengkayu ti'i taan pira metumemualei lako pasi wonta